Écureuil ndraiky edy, karazagna <hesitation> biby miaigna anatina <hesitation> kakazo manko zareo e. <hesitation> Raha ataon njare? Rah ôhatra kô mafagna igny zegny andrô, lasan zare ma- mandeh manangôgna <hesitation> raviravin-draha karkarazagnah hankan zare igny de, avake amnjay kôf mangatsiak'andro regny fôgn hoagninjare tsihelihely mahadigny zare igny jusk'andro mafagna koa avake.